די וועג וויאזוי ארויפצילייגן א- א סילינג פען אויף די אז איז אז מ'זאל גיין דארטן ווי די לליט באלב איז יעצט אויך די דאך און דארטן קען מען עס- ס'דא א ספעציעלע וועג וויאזוי עס ארויפצילייגן. מ'לייגט עס ארויף און מ'באפעסטיגט עס מיט נעגל און מ'מאכט זיכער אז ס'שטארק.